Sunsua me kɔ'ɔm dɛna la ɛɛn, sɛla n de kuurega ɛɛ hɛɛn. Gilema n de sɛla ti fu wan ta'am dikɛ bo nɛrawoo, sunsua me de la sɛla ti fu wan ta'am dikɛ bo nɛrawoo. Sunsua de la beni? sunsua de la nɛra n iŋɛ fu sɛla bii sɛla n iŋɛ ti fu puurɛ ka pee. Ɛɛ hɛɛn, gee eŋa la me la, a, a boi la to'ore to'ore. Fu sunsua n yie la nɛŋatɔlega ti fu bɔta ti fu iŋɛ sɛla tole nɛŋa la fu sunsua n nyie la daaŋɔ me bo mɛ. La me yese fu n zali bu se'em. Fu sunsua san yie ti fu ka mina fu ta'am ku nɛreba, fu wan sa'am lɔgerɔ, fu ta'am sagum fumiŋa. Amaa fu sunsua san yie ti fu dɛna se'emdaana n tã zala fumiŋa, ba'asegɔ puan fu wan ta baŋɛ ti aai, la de la sunsua. La sunsua me n ani se'em la, ba ni yeti sunsua ka tari yɛm. Sunsua-yiim san paɛ fu ti fu san ka mina, yeletɔgesebo n wan ze'ele fu buurena yese na, hmm, <laughs> fu ta'am ta ba'asɛ za'a waabe ti, nyaa nyaa zi'a gɔ'ɔberi ti vi la nyanɛ nyaa tara fu ti fu yeti m m mam n yele ni ŋwana wa bii mam paa n tɔge ni ŋwana wa. Ti fu yeti aa soo tuundina wa mam n tum dɛ. Ɛɛn hɛɛn Sunsua ta'am basɛ ti ba tari fu kiŋɛ jeel. Sarega ta pagɛ fu. Sunsua ta'am basɛ ti nɛrawoo yɛm kɔ'ɔm yese fu. Ãa ha